गोता खूर पक्ची में, पेंग्विन, ग्रेब पक्ची, किंग भीशर इसब होखे जए। इसब पक्ची, आम पक्ची से भारी होखे जए। इहे से पानी के अंदर ज़्यादा गोता लगा के, <hesitation> मछली के पकड के खा सके जए। इसब पानी के बाहर से ही मछली के देख सके ज़्यादा गोता लगा। ई सब करके ई जिंदगी छलावे छे। सबसे लंबा गोता पेंगविन लगावे छे।